Ma mi pensu che a i sìa niente dë cule coze li përché a dize ch'ël gat neir cuand a të traversa la stra a porta a porta sgaru, mi al e gia capitame diverse volte, ma l'ai mai l'ai mai avüne le cunseguence ecco dizuma parei